د مالیزیا هیواد په اړه زه تاریخي معلومات نه لرم. فقط دومره پوهیږم چې دا یو مسلمان هیواد دی چې په عصري ټکنالوژۍ سمبال دی او دومره خبر یم چې یو وخت د بریتانیا تر واک لاندي و او وروسته یې خپلواکي واخیستل. زه نه پوهیږم چې خپلوانکي یې په کومو کلونو کي تر لاسه کړله او څه وخت ازاد سو او څه وخت خودمختاره سو. خو د دې هیواد په اړه مي ډېر اوریدلي دي چې ډېر ښه هیواد دی او ډېر ښه هوا لري.